मोफ चो वापर आताच्या सगळ्या घरानी जाता। सगळी जमीन पुसून आमी नितळोवर रहतोव। सगळी जमीन पुसून आमी तेचर बसंग शक्तोव, किताणो मारतात मणण आमका काये टेन्शन जाइना। धाकत्या भुर्ग्यांगय आमी झामनीर सोडू शक्तोव। मोफ उसें करपाक सुधा खूप इजी।